﻿نقترح عليه يدير التمارين رفع الأثقال. يدير التمارين رفع الأثقال تع الذراعين، ونتع القدمين بش يكون <hesitation> جسمه يولي متناسق و يولي قوي من الجزء العلوي و قوي من الجزء السفلي.